انا افضل العيش في مدينة كبيرة لاني احب التمدن احب التطور احب اعيش في اماكن واسعة في يعني اماكن متنوعة احب اني يعني اني اكون اني احصل كل متطلبات الحياة وتكون جريبة كل الخدمات مني بعكس الجرى اللي هي صغيرة والخدمات فيها صعبة.